मैं कहीं जाओ ती में सडक कोड़ा रास्ता थी जाम ती। कहीं बॉस ती कहीं कार गाड़ी ती कहीं जीप रोत कहीं। बुले रोत इन रामा जाम अम तो अमर पास पास माँ गाउं। रोहे थी कहीं मैं तो कहीं सुकी बवड़ी जाओ ती कहीं मैं गोर। ओय जाओ ती खंये ने जाओ तो अमस्ते कदी कधी जाओ। ती काई गर मैंसलें तो खणस रास्ता बालूं ती मैं जाओ।